Saatusõgaq om sääne asi, et tuu või ollaq kas sääne asi, miä om sünnüst saati joba määratu vai sääne, midä sa muudat ega otsusõgaq, midä sa tiit.